Ny fomba fandrahoana akoho, raha akoho gasy rony izy izao dia alefa ao fotsiny ilay akoho asiana rano dia hatao be sakamalaho, asiana sira dia rehefa malemy ilay vatan'ilay akoho dia efa masaka izy izay